Appareil photo de fitaovagna entina angalagna sary an <hesitation> hagnanôvagna vidé ôhatra hoe andeha agnano klipy de igny alaigna appareil photo igny andeha itfiritifira sarin'olona mandihy io, tre- misy olona andeha hanao mariazy de appareil photo igny entina angalagna sary mba ho zahagnan'ny fiagnakaviana.